ا <noise> بالمسبه ليا نفضل اني نقضي ليله في اوتيل ياسر طاير على اني نقضي ليلة تخييم في وسط الطبيعة الخلابه علاش على خاطر انا راني نحب الطبيعة و الناتير و نعشق حاجه اسمها ناتير اما نخاف نخاف منوالتخييم نخاف مالحشرات نخاف مل <hesitation> الحيوانات اكسيتيغا دونك انا نفضل منديش برشا تمرميد مذابيا نكون <hesitation> في اوتيل ياسر واو